الماس تر ټولو سخت او قیمتي ډبره، د ښکلا او سختۍ لپاره مشهوره. یاقوت, سره رنګه قیمتي ډبره، د مینې او زړورتیا نښه. زمرد شین رنګه قیمتي ډبره، د ښکلا او ژوند سمبول. سفید نیل, عموماً نیلي خو نورو رنګونو کې هم موندل کېږي، د حکمت نښه